Itanao machine fana- fanasagna lasiety iregny, karaha frigidera helihely regny zegny izy e misy étagetageny izy akao, alainao bôka zegny lasiety re alahadahatra ana aka de avake aminjay o magnandefa karaha, kôfa alefa ana zaigny izy io, magnandefa karaha ranontsavogny zay izy avy akany mitifitifitry igny zegny manasy lasiety re, de avakeo kobagniny machine i fogna zegny mahavita magnakôbana i lasiety io akao de sady ampamaignany koa de lasiety efa madio tsara zegny izy miboaka avaka avake.